מארעטשקעס האלטן זיך צוזאמען און זיי בויען ריזיגע גרויסע טונעל'ס אונטער די ערד, ווי זיי די גאנצע יאר <hesitation> די גאנצע.. ביז די ווינטער <hesitation> פ <hesitation> וו <hesitation> גייען זיי ארום זיי נעמען צאם עסן און זיי באהאלטן עס און זיי האבן אזוי ווי א קעניגען, וואס דעי קעניגען בויעט איז אזוי ווי די אנפירער פון זייער אזוי ווי קאלאני רופט מען עס.